Na'a yona xakana tichí, un nakanguano nruté ya'á, nrute ya'á xhimn xhin ensalada, nakanguano nadakeno taco ni xhin ñii, nakeno nakanguano un un nruté ya'á nakanguano xhin ti kú konakan dakeno no'ó, no'ó ditanó nokaneno kinó no kú.